أكيد طبها يوم الجمعه هو انسب يوم للعطله الأسبوعية واي يوم تاني بيبقي في وسطه شغل مع افراد العيله الباقيينفمبتحسش بيه، انما احسن يوم ان هو يوم الجمعه، بتبقي العيله كلها واخده اجازه الا في بعض الشغلانات القليله جدا اللي بيشغلوا الناس بتاعتهم يوم الجمعه، ودا طبعا مبيبقاش مستحب.